पासपोर्ट ही सरकारान जारी केल्लो डॉक्युमेंट आसून तो आंतरराष्ट्रीय प्रवासाक तुमची वलख आनी राष्ट्रीयता तपास्ता। तसाच घरगुती वलख करपाक सुधा आनी थळाव्या मदत आनी सरक्षन मेलवपाक तेचो वापर जात।